Kumanda tembiu kua guinoita sariki, jevoya jokigueva aromisi, yeti itirara, mandio jokua, jokuae ipuereta yau ara mbitepeyave (pausa) amo veces mbaeti mbae ñanoi paraete <noise> erei yaeka oimegue yayapo, jaeramo yaatapi yau tëtärupi kumanda.